No a woni pat goddo fere yelan latta banta ma, ngam mai wadata ko be viya wala mo yidi wona banta ma. don mo a buri don Bo Mo buri ma bannin ngedam mai woni.